பள்ளி செல்லும் போது பள்ளி வகுப்புக்கு தேவையான. புத்தகங்கள் நோட்டுகள் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் அல்லது. சின்ன பெட்டிகளுக்காக பொதுவாக வேண்டும். அதன் பின்னர் பள்ளியில் பரிசுப்பட்ட பத்திரிகைகள். உணவு அல்லது சிறிய மூலிகைகள் வாரத்திற்கு. தேவையான துணிகள் மேலும் உங்கள் பள்ளி அனுமதி. அல்லது பள்ளி கட்டணத்தை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள். பள்ளி அழைப்பை நோக்கி பள்ளி போன்ற பொருட்களை.